Ia aminay bôka ein andrefandrefa aty mafana aty tsy de mampiasa zaka io fa, fa zay ndreka kôfa hitanao refa ririnina reny mampiasa akanjo mafana tsotra vita boaka amin'ny coton reny; manche longue ein! _x000D_ Bakeo koa aminay aty ririnina io tsy magnitsy be kara ataony anivotany ao! _x000D_ Fa koafa tena magnitsy ndreka, zay mampiasa manteau reny! _x000D_ Reny ampiasany reny kôfa magnitsy be.